Zim n wan yuu se'em gee nyaŋɛ dɛna dɛŋa bɔ'ɔra asaala ti a di de la ba san ka duge gee dɛ'a zim kasa gee mi ka tara kaam la de la daarɛ ayima paara dabesa ayi gee ba san de la zim sɛba n tari kaam la de daayinɛ ma'a ti a nara ti a yuu zi'an ti tu yi'ira ti fridgi la ti hu nyaŋɛ di sɛla n sɔi la a nya san yuu a de dɛŋa bɔ'ɔra fu ti fu di.